Andin'ny fito isan-kerinandro no atokana hivezivezena ho anahy manokana, de alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia andin'ny iray isan'andro, ao ny handehanako miasa, fa kosa ny sabotsy aho mandehandeha <hesitation> ary mividy zavatra, ny lahady kosa de mandeha mivavaka eny ampiangonana.